بالنسبة لي هي العطلة المليانة بالأنشطة الممتعة ،والمتنوعة فمثلا أنا يوم الجمعة أخصصه للتفرغ للعبادة وصلة الأرحام ،ويوم السبت أقرأ فيه كتب ،أو أمارس فيه هوايات ،أو أذهب للتسوق أما يوم الأحد فيكون للتخطيط للأسبوع الجديد ،يمكن إنه اروح للحديقة ،وأمارس الرياضة ،وبس كذا استمتع بعطلة اسبوعية متوازنة بين الأنشطة والراحة.